La ku xen mý mó’ xí’ mý píí’ jöa jia’ wɇɇ dse kiää e re dxára kö tü ‘ny jmýy ba dse kiää jö dsalo láá dsa jiáá’ jö dseli dxí’, dse li dxí’ jiama ‘náá’ e re kiera, kiela’ ba la kú my jñóó wÿy mý e kuaa jö kö’ e dse li láá´dse jiáá’ kie’ jö my lláá ba jö mare ti kö ‘ny kió jmýy e nⱥ’ la ku my zanahoria jö e re dxára wɇɇ jö dselí my re jiöö my re kuⱥ’, mýyý dse lí mý posÿÿ’ jö tyy, jö my lláá ba jö ma re lí la’, jiama ‘náá’ e re kiera, la kú papa, mý papa jö kö’ e re dxára e ‘náá’ la’, náá’ la’ kié’ jö my láá e re iää ba ejö kié jö dese jiáá’ kö jóoó, kié jö my lóo e jiama ‘náá’ ere kiera jö ma re lí la’, la kú my üü, la kú my jmý’, kiíe’ ma re ti kö jmy giⱥⱥ náá’ e la ku exa kö je re tⱥⱥ’ra kié’ jö my lóo e dse lláá my líi ma re jiaa’ kö jóoó kié’ jö my kuɇɇ’ kú’n kié’ jö dse lláá ba ejö jiama ‘náá’.